Neme: :en :ne-a 'de 'kwla :en :a :baa' no-a eh se-a 'toror' :korn, 'de :gwlor-nyor-duo :ne 'nor :gwlor or se :or-a'a: 'gbu-a po-a yubo:, on se an-a'a: 'gbu-a po-a yubo, <hesitation> on se-eh 'beh-dih:. 'De :zulu:+-' 'de neme-a no-dih :koan'. Neme: :en :ne-a 'de 'kwla, nimi :en :ne-a 'de 'kwla, :yu <hesitation> or :no-a :baa' :or po-a dha 'bluhba ken <hesitation> or-: 'nyi ih 'toror' 'de en po 'gbu+. Neme: :yeh :ne-a o an 'da-dih-a :yala' eh mu dha :an pa-a :eh :korn 'be kpa-a :fuu' :an 'pehn-a ken, 'kwi-w :fuu'+ :en nyor-a 'pehn-a ken, :en no-a :forku: :forku: :forku:, neme: an 'da-dih-a :yala', nyor :or :torne' dih-eh on-eh, 'de eh mu <hesitation> 'de eh chehn deh :en ne-a :pheheh: :en no-a :yele' 'de eh chehn :chehnehn: eh chehn :chehnehn: eh chehn :chehnehn:, me-: eh 'duo' eh po 'gbu, nyor :or po-eh :dhororn' or 'nyne :eh? :zulu: 'o, :zulu:, :a :baa' :zulu: 'o :or na-dih neme: :en :ne-a 'de 'kwla. :ka or :za 'de on 'de or 'nyi-a 'toror', 'de en mlor eh se-a 'toror' :korn :yee' :zulu: me-: en no en no :koan'.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 :Yee' :a :baa' 'de 'kwla 'de :on 'ye mu. <hesitation> 'de :dha :on 'wluh-a 'de :on yi-a gwlor, 'de :on 'wluh, 'de :on mu 'de :on 'ye 'pehn, 'de :on mu :on 'ye 'ti, :yee' :mor :on 'ti 'de :yee' 'ka :on 'ye no, :on 'ye :an-a' <hesitation> 'gbu po. Deh+-a klehkpeh nimi-a no-a :a :baa 'o :or 'torne' eh on 'de :zulu:+. 'Sleh :korn 'de nyorsoa bo, zano :korn 'de 'ku bo. <hesitation> mor-: nyor-: :mor a no deh <hesitation> 'de on 'ye- 'o :on se 'gen :korn 'o deh :on kpa-a eh :ne zano-dih 'o, :yee' zoen :we-eh: :dao' yubo-eh :eh :mor :on no 'ku-a kplen, eh :se :a :baa kplen :on se no, deh :on no-a eh nyni-: 'yi, eh se 'de :zulu:-' :ne. :yee deh :eh 'sleh-a :eh-: 'dhu, 'gbu :ka :on 'ye :on no, 'gbu mo-: 'dhu :gwlor-nyor deh-'. :yee' :gwlor deh :daa-a', :yee' gelor-nyor :deh :daa-a' :eh nyor <hesitation> :ne nor 'kmo bo <hesitation> eh-: nyor-a :dha :dhulu' on se yubo:, :mor an 'jeh :on yubo-eh, eh-: on se 'beh-dih:, :mor on 'beh-dih-eh :eh-:an no, :yee' eh-: neme: en no-a nimi :en :ne-a 'de 'kwla :a 'da :en se-a' 'toror' :korn, en :bo-a :yee' <hesitation> eh-: neme-a no. :koan:-a klehkpeh neme-a' no-a, <hesitation> en no-or 'de :zulu-', :yee' :a :mor :ne-a 'o :a no-a ne 'De 'toror' 'di, 'de 'kpa+ 'di, <hesitation> 'de :zulu 'di 'de :a no-dih :a-a' ne. En :ne :mlor en 'ble-a 'de 'kwla 'zorn, en ;ne :a-a' :ne :an no-a en se 'beh-dih: en 'ye 'beh-dih:. Eh 'kpa :a :baa' :or no-a on, :a :mor or no-a, <hesitation> or 'toror' 'dekorn: :a :mor or-a :a-a' 'toror' en se :korn en 'ye 'beh-dih. En 'jeh eh :se gweh-eh dih 'i, eh 'jeh en :se teneh' 'i, <hesitation> :a nor-a 'klei' :ple, or mor or :se-or keh :yeh-dih 'i, <hesitation> 'de ybei' or :ne-a 'de or mu :ne-'. 'De 'dlu bo or :ne-a 'de or :ne 'de 'tlu bo, :a no-a neh 'weh 'suh :dhih 'o. :mor :a no-eh' :nooo: 'de :a :baa' 'toror' bo 'de :a mu 'kpa-dih, 'de :a 'ye 'kmo :ne. Neme, <hesitation> 'de :a :baa'-a' 'toror' 'di 'de en :ne-dih 'kmo, <hesitation> :me-: en no 'de en po 'gbu+. <hesitation> :mor :a :baa' se 'yoror' :dee, :yee' neme: :daa <hesitation> en :se-' 'gbu+ po 'o :dee. :a :baa' <hesitation> :or-: dbo :toror' :eh :mor 'kaa :a 'ye no 'o :kaa :a no, :kaa a 'ye no 'o, :a :baa' or-: 'da :a 'o. Neme: :eh 'dhu-a pabu'-', :eh no-a :tehn 'i :tehn 'i :neme, eh-: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 :Tehn 'i :tehn'i 'toror' <hesitation> :doeh'+ :or :ne-a :naa, :gbe+-: :boeh'+ <hesitation> en tba 'nor 'de-dih. Neme: me-: no :tehn 'i deh me-: :a :baa no, 'de neme 'klei' 'de :doeh'+ tba, :yee' 'de :doeh'+ 'de 'de :korlorgba+ tba, 'de :korlorgba+ 'de 'de :doazweh' tba. Deh :eh :mor nimi-a 'bor-dih 'o :neh :a :baa no-a 'de or 'bor nimi-a no-a eh-: 'dhu doeh'. Doeh :eh 'beh-a 'o, zimi:-yu: :eh :ne-a 'de yubo' worn, an 'da-dih :gbomor eh :ya-dih doeh de. Or no 'ni :yee' 'ni :dao' zimi: :en :ne-a 'de 'kan :ne 'nor kona son bo, :yee' <coughs> zimi-a klehkpeh :en :dhie:-a 'o 'de yobo' worn en :ne 'noror' :dila:-son bo. :yee' :ka or :yeh-dih yubo' ken :yee' or dhe 'kan-dih dha :bhehneh'-dhu ken. :yee' :yeh en sie-a 'nor :dila: son <hesitation> :en no-a zimi-a klehkpeh :en :ne-a 'nor 'worluh' :en :ne-a 'de 'nior, 'de or 'duo:-ih, :zai' :gbomor mo-: or po dha 'kpuhbuh' ken, :yee' 'do :gbomor 'klei' or 'pehn-dih 'de 'kor dih, :yee' 'de 'kor klei' or 'pehn-dih 'de 'slebih dih, :yee' 'de 'slebih 'klei' or 'pehn-dih 'de :gbabih dih dha 'kpuhbuh' ken. Dha :gbomor 'klei' :yee' or pehn-dih 'o 'kor dih, :yee' 'de kor 'klei' or <hesitation> 'pehn-dih 'de 'slebih dih, :yee' 'de 'slebih' 'klei' or ;pehn-dih 'o :gbabih dih, gbabih 'klei' or 'pehn gola dih, :yee' 'de gole 'klei' or 'pehn-dih 'o zleh-gboon dih, ka or no or no zimi: klehkpeh :en :ne-a 'o 'nior. or 'ble-ih kwa 'de or kwa. 'pehn Zimi :ne nor :dila: son-', :kaa or no <hesitation> or pu-ih 'de yubo' worn, or po-ih 'de yobo'worn :bhubu: :dhubu:, :gbomor mor-: no :zai' deh or po 'de, eh-: 'dhu :gbomor-'ka-zluhuh:, :or 'ble 'ni :or :dele: gbabo:. Yobo' :an pobo-a ya, 'ni-a klehkpeh :an 'ye-a :gbomor <hesitation> mo-: no :tehn 'i :tehn 'i deh or po 'o 'nior. 'de zimi: :en :dhie:-a 'o :ka :bhehneh' :dhie:-a :en :dhie:-a 'o 'de or mu-ih no-'. :yee' nimi-:, zimi-:, :me-: no :tehn 'i :tehn 'i deh. 'De zimi 'de 'de nimi tba. :eh :korn dhih-eh wee', or no 'ni :zai' 'de or mu tu+ :en :ne-a 'o 'de or mu-ih no. 'de or mu deh-a klehkpeh :en :ne-a dha 'bluhba ken :an kpa-a 'yli-eh :an 'ye-a 'de or mu no-'. :yee' <hesitation> nyor :or :mor :tehn 'i nyor :or 'dhu-a nyorsoa, :a :bai'-a da-dih-a nyorsoa, nyor-bholuh' nyor <hesitation> or :bhuh-or tuh, tuh :dao' an da-dih-a pi-: 'dekorn: :baa'-: an-' tuh, on 'ble nyor or-: bhuh-uh. :yee' 'de nyor-kpalu-a 'jeh :or 'dhu-a nyor-bholuh deh eh-: on no dha 'bluhba ken. 'De :zulu-' neme, deh-a klehkpeh :en :ne-a dha 'bluhba ken, or pobo: 'de en 'klu-' dih, deh :eh no-a deh or :za-a 'de, eh-: 'dhu pabu'-', mo-: :a :baa' :za 'de. or :mor nyor-bholuh